ईस्ट वाटेन चा क्लायमेट कॉन्टिनेन्टल आस्ता। गिमाळो जो आसा तो ऊष्ण आस्ता, पण काय प्रमाणां गडगड आस्ता आनी गीमाचल काल थंड आस्ता, तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस मरेन सुद्धा देपाक शकता आनी डोंगरांत चड करुन बर्फ वांडग आस्ता। दक्षिणेक हायसर हावामान मेडिटेर्रेनियन आस्ता।